Nebyä dun xi'im yajtëyën jue da dun tyun tyam jedun kap kuwëdytëp tyam jedun betëp kasëp at'six ku'ok tyam bi'i dun muk kapkuwëdyjpë nebyë bii najtyë dun myaj pet myak kasayn yëyëch ëch dun na najuëb.